La prima cosa chi mi veni 'n testa è li compiuteri, lu usu pi tanti travagghieddi chi fazzu pi me figghiu Flaviu. L'autra cosa è lu tabbletti ch'è còmmiru pi purtarisillu d'appressu dunni si va si va. E poi c'è ddu sdisonuratu di cellulari, chiddu è comu la zita o lu zitu, camina sempri cu tia dunni vai vai, puru nta lu cessu, macari mentri guidi la machina ci l'hai sempri manu manu.